Tooh hanno inga mo a ga baa gumo zama din gonda jiyo, ma tolli a boŋ jiyo ma dan kin hiŋjay ziiri ma ziiri ma ziiri ma mun ma ziiri ma ziiri ma mun ma dan hari ma mun. Toh ni hiŋjay din ga tey hunkuna da suba, hunkuna da suba ba ni hiŋjay ga ziibi no kala i ma hanan. Bor fooyaŋ mo si ba a teeyaŋ zama di na dan ingay mayo ra ka ne ingay ma ingay hiŋjay ziiri kuri no i ga ka zama saajo ni di i baa gumo mayo ra a se no di ningay hiŋjay ziiri kuri ga fatta. Amma ba ni ga ziiri no kuri ga fatta, hunkuna nda suba hunkuna nda suba din ga te a ga to nankan kuro si fatta hiŋjay ga. Bor fooyaŋ mo kala i ma ceeci bundu ka pati ka dan ka kama, inga no i ga ingay hiŋje ziiri nda susuba kulu. Toh din sin hiŋja ziiri susuba kulu, ni di ni kani ni tun kay fumbo din ni ga gwan no ni ma ne ni ma hawru za ka'ka ŋwa hunkuna da suba ŋwaari kul kan ni ɲwaa ziibi cindo dini a go ni hiŋjay gama ra ni mana ziiri balle a ma funu kala mayo a ga fumbu. Amma din ga jiyo din daŋ ka ɲyun wala niga bundu dan ka ziiri toh ni mayo a si fumbu a ga boori, ni hiŋjay a ga kwaaray, mate kul kan ni ga ba a ga kwaaray. Amma din man te a se yaadin ni di a si boori, hana kulu ni hiŋjay i ga bii no i ga ziibi, ziibo baa gumo.